फ़्रांस की संस्कृति थें दुनियाभर मा जाणे जांदू। यू कला, विज्ञान और दर्शन कू एक वैश्विक केंद्र रै। फ़्रांस मा साशन, भोजन, कला और सिनेमा का वास्ता भी काफ़ी ज्यादा प्रसिद्धि मिलदी। फ़्रांस मा प्रदर्शनी, संगीत समारोह, थिएटर और सिनेमा कू आनंद लिए जांदू। फ्रांस मा यूरोप की चौथी सबसे ज्यादा युनेस्को विश्व धरोहर स्थल छन। फ़्रांस मा पनीर थें मिठाई का बाद नहीं बल्कि मिठाई थें पनीर से पैली खायी जांदू।